نحتاج بيض وماء وملح، حط البيض في قدر مناسب ويفضل البيض كامل وما فيه كسر، عبي القدر بماء بارد يكفي ويغطى البيض بالكامل. يحط القدر على نار وخله يغلي. <hesitation> ظبط الوقت البيض المسلوق الطري <hesitation> أغليه حوالي من أربع لخمس دقائق، البيض المسلوق المتوسط إغليه ست أو سبع دقائق، البيض المسلوق الصلب من تسع لاثني عشر دقيقة.